Re yi'n jwa'nta nzolena nak xe nak yi'n tusta, yi'n ga' xa, yi'n manzana', yi'n yei, yi'n yelat, yi'n yei jwa'n nachay, re cla- jwa'n re yi'n ya jwa'nta nzo yez nare yi'n chilita, yi'n chileancha, yi'n yei ya biz jwa'n ta ndyo lo ya'bei, ya' yi'n biz xabayna, mbyana nzo xenak jwa'nta ncho yek jwa'n nchamen xenak silantr xenak bdziey, xebak la buay, xa nak la' yexa, la komina, la mariduza, la pasita, kanela, re anjojolir, re mbiz kaguata, re jwa'na ngomen yek re jwa'n nchamen naya bayan xanak teda re nguda, re pimienta, re jwa'na nly ze naxe ndya jwa'n jwa'men, per tyz nya jwa'n tata bla- bla na ngenta koley tata tuba anta tuk' ndye re jwa'n nchamen anta xomod ndiay asta na jwa'mena asta fuerka nakina re- re jwa'na yo yekney na xenak re ncheyida re yaxa' yo yek ney ze nawue naxe ndye thi jwa'n jwa'men xe thi jwa'n toxkuamen xe nak gabmen na nayana nchal thi jwa'n nchal o asta jwa'n jwa'men anta blo anta jwin nalaja na cho thi wiz nalaja ndoxkuamen re jwa'n bix jwa'n kuanmen thi kad pas kuanmen zi- zi ta' ndoxkuamen jwa'na yo yek ney naze nawue naxe ndiey per tyz nya ngenka kua yekney asta na jwa'men asta na- na leta ndye thi jwa'na tyz nayod jwa'na yekney mbay fuerzka re jwa'na ridndaza tyx gabmen na nayana ta- ta ta'ba tob lo ki' ngen kuan loney ngenta benta nit nit yiz ta' bda per asta na jwa'men asta ta mke yekmen ndobmen na tienta lamen tyz ta ndye re jwa'n ndon yamen.